नारंगी रंग लाल रंग की ऊर्जा और पीला रंग की ख़ुशी थें जोड़दू। यू रंग उत्साह, ख़ुशी, इच्छा, प्यास जनी भावनाओं से जुड़यूं होंदू। यू मस्तिष्क मा ऑक्सीजन की आपूर्ती बढोंदू। जै से कि सफूर्तीदायक प्रभाव पैदा होंदिन। यू रचनात्मकता और प्रेरणा से जुड़यु होंदू। यू दिमाग़ थें उत्तेजित करदू और अभिनव सोच थें प्रोत्साहित करदू। ये थें शरद ऋतु कू रंग भी माणे जांदू। या बदलता पत्तों की छाया च।